ŋa pɔ̂ri m̀ói nyɛ̃, sua-ŋa da dí lônii ŋa kɔ̂ŋ. Fé lɔɔ̂i, fé sua-ŋa sáma, kɛ́lɛ, sua da-ni káa naa díkaa tâai da kɛ dîa taa tulɛ. Tãi nɔ́ taa tulɛ káa la kúyêei daai sui berei da tûa lai bere ɓé ńâai la fɛnɛ-sãa da tûa la lɔɔ̂i, da ŋa, à wàla máŋ kɛ́ a gélee kɛ́ɛ ŋá gàa a gɛ́ɛ fɛnɛ sɛŋ kélee a lóŋ kàa, da ní ŋa káa naa dífa dí ló dífa díkpîŋ kpɛtɛ m̀ɛni ma. Tɛ́ɛ a kɛ̀ pâi lóŋ káai a gbîŋ kpɛtɛ m̀ɛni ma. Kɛ́ɛ kpɛ́ fêi tɛ́ɛ káa tâai zu kulâi ɓa ǹyao núu ɓé gbáaŋɔɔi tɛ́ɛ mɛni ma. Tɛ́ɛ ɓé a tɛ́ɛ à-à núu ɓé a tɛ́ɛ lâai kula kpɛ́ni fêi, gáa daai su ǹyee ŋá. Dɛ́ɛi a kɛ̀ ŋ̀aloŋ pûi núu ɓé a naa kpɛtɛ mì. À gàa núu ɓé a kɛ̀ dɛ́ɛi tí soŋ-niî gɛ́ dí lɔ gɛ́ dí kúla. Kɛ́ɛ m̀ɛnii ńâai lai ǹya ɓa, ǹya ɓa tɛ́ɛ ŋa da dí lóŋ kàa, díkaa dí pôlu tɛ́ɛ ǹóŋ fa wɔlɔ kɛ dûɛ-pere fɛ̂ɛ nɔ́ gwii, ɛ dɛ́ɛi kwa kɛ ma kwíi tɛɛi nyiti ŋwɔ̂i ǹaa káa ma dîɛ kwíi tɛɛ. Kɛ́ɛ tɛ́ɛ kélee dí lônii díkaa po pere, zu kulâi ɓa ŋa kɔ̂ŋ ka tí ŋ́giã ńâai la a gɛ́ɛ taa tulɛ ŋa da gɛ. Ífe pâi wɔlɔ tɛ́ɛ da káai ǹóŋ kɔ̂ɔ dûɛ pere é kúla kwíi tɛɛ pôlu. Gɛ̀ ní ŋa mɛ ŋa gɔ́lɔŋ a gɛ́ɛ dɛ́ɛ tí a liî tí gɔ tí mai a nônii ŋa-kɔniî. Nyàle ni, da dí lônii ŋa kɔŋ, da káa naa a lî i ŋ̀inai sóŋ a ŋ̀inai soŋ va baa. À kɛ̀ nyàlei tí ǹóŋ káa naa tãi kpɛ́-kpɛɛ yée mû dí kponôi loŋ a kpanaŋ, ŋa kɔŋ a dɛɛ dípɔi ǹya ɓa berei da pɔ̂ri fɛnɛ sɛŋ soŋ ni lai. A lí é ŋ̀inai, a ŋína soŋ a nɛ̀ɣɛ. A ŋ̀inai lɛ̀ɣɛ gɛ̀ ní é nɛ̀ɛ tooi na. Gɛ̀ ní ǹóŋ ɓé pâi liî naa a gɛ́ɛ é zoŋ é baa, gɛ̀ ní ŋa kɔŋ dɔnɔ ká tí. <noise> Nyàle a gɛ̀ a nônii. ŋa kɔŋ da ɓa ŋɔ́nɔ, berei <noise> sua a kɛ́ la lɔɔi gɛ́ sia naa pâi kɛ̂i a kpanaŋɔɔ gɛ́ɛ sua é pere da kpɛ́ni seɣe gɛ́ ɓo ǹee pôlu é kúla bôlu é lí kwaa da kpɛ́ni ma pere. <noise> Tãi kélee zuai a ǹee gàa ɓɛ́i a tɛɛ nai <noise> nàa ɓé a tɛɛ na é lɛ́ɛ la zu é kɛ́ gbɔɔi ŋuŋ ma. zu kulâi ɓa é táre zuai da ni ŋa káa naa da dí lóŋ kpɛ́ a kɛ̀ a kóraŋ a kɛ̀ a ɣáloŋ kpɛ́ kpɛɛ Ɔ̂ɔ máŋ kóraŋ kpɛ́ kpɛɛ vé pâi fâai ma a gɛ́ɛ è ɓo dí pôlu gáa nâa gbɔ́ɔi yee ma é kɛ́ yɛ̂ɛ tɛ́ɛ. Siɣe bôlu kú ŋɔ́nɔ gàa a gɛ́ɛ sua-ŋa da dí kîe ni ŋa, da dí lônii ŋa kɔŋ. Sua ŋa da dí kîe ni ŋa kɔŋ kpɛ́ni fêi, è wàla kɛ́ tí Sua-ŋa diî kɛ̀ nɔ́ kulâi lɔɔ̂i dí kɛ́ pâ tâai. Iî lɛɛ nɔ́ see ni daai su í sua ŋa káa nɔ́ dí kúla dí pá dí tɛ́ daai tí su. Kɛ́lɛ ńâai la a gɛ́ɛ ŋa kɔŋ ká tí da dɛɛ dípɔ, a gɛ́ɛ diai dí káa li daai tí sui ka dîa ni káfe kɛ̀, kɛ̀ naa lɛ́lɛɛ su káfe lao, kwa dîa ni kúfe laoi laa lɛ́lɛɛ su. M̀ɛni ma káfe lî na ŋa kɛ̀ ɓɛ́ fé kɛ̀ ɓɛ́ káfe lî na ńdɛ̂i. kpaa máŋ kúfe lî na kwa káa ni. Gɛ̀ ní naa kparaŋɔɔi gɛ́ɛ í sua loŋ da káa nɔ́ é kirɛ siɣe é pá tâai berei máŋ fa, vé táre ní lai kɛ́lɛ naa kparaŋɔɔi í sua loŋ da káa é mu siɣe nɔ́ dîɛ óo Lóma loŋ aâ tɛ̂ daai su naa kparaŋɔɔi. Gɛ̀ ní sɛŋ da káa bôlu ǹɔɔi su nyíi ǹá tɛɛ̂i ma. M̀ɛnii ŋá gɔ́lɔŋ a gɛ́ɛ sua, sua a nônii ŋa kɔŋ zu kulâi ká tí. Kpɛ́ni fêi, sua káa lɔɔ̂i gɛ̂i ká tí. Kpéi taa-tulɛ naa kpanaŋɔɔi a gɛ́ɛ ya kɛ̀ tâai tãi da ɣîla é kúla nɔ́ daai su é lí kpɔ́nɔ tâai é lí ǹɔii su gɔ̂ɔ na, gɛ́ tɛɛ gbɔ́ɔi yee ma. Gɛ̀ ní ńâai la ŋá gɔlɔŋ a gɛ́ɛ dí lêe ni kpaa máŋ dí ńâŋ ni da dí ŋa kɔŋ, ǹya ɓé a gɛ dífa m̀ɛni ŋai tí kɛ́. ŋa kɔŋ dɔnɔ ŋá gɔ́lɔŋ ǹya ɓa, sɛŋ da káa naa fɛnɛ-sɛŋ kɔ́nɔ fé nɔ́ a sɛŋ kélee. fɛnɛ-sɛŋ kɔ́nɔ fé nɔ́ a sɛŋ kélee. Dí kɔ́nɔ káa ma kpɔ́ lɔɔ̂i tɛ̂i-tɛi tɛi tɛi tɛ̂i-tɛi tɛi. Sóo nyiî dífa miî, dí lônii dífa mii. Kpɛ́ni fêi, dífe dí ŋa kɔŋ ní la. A ɣɛlɛ sɛo fa zɛŋ ŋí mii kpa, vé na. Só sua a nônii ŋa kɔŋ. sua a nônii ŋa kɔŋ kpɛ́ni fêi, ɓɛ́i zuai tí káa naai nàa kpanaŋɔɔi a gɛ́ɛ é kúla na. Dɔnɔ ɓa ŋɔ́nɔ ŋɔni-ŋa díkaa lɔɔ̂i, kɛ́lɛ ŋɔni da ní ŋa káa naa díkaa tãi káa ma da kɛ́ da-ni ŋa sɔ́ya da mɔlɔŋ mii. Zua ŋai tí díkaa tãi káa ma. Yɛ̂ɛ berei loníi ma ŋɔni káa daa tɔɔi kpɛ́ni fêi, mɔlɔŋ a kûlai zu. Gɛ̀ ní ńâai la a gɛ́ɛ ŋɔni a nônii ŋa kɔŋ bere sii tí su a gɛ́ɛ ŋ̀ɔnii a gàa ɣáloŋ tɔnɔ veerɛi é bôlu fé dîɛ, gɛ̀ ńi dí kɔɔ na dí kpɔ́ɔi yee ma. Dîi wàla kɛ́ dí -dí- dílônii ŋa kɔŋ niî, ŋɔni fêi pɔ̂ri <hesitation> ŋɔni fêi pɔ̂ri dâa tɔɔi. sua fêi pɔ̂ri ǹoa teêi kpaa máŋ ŋɔni fêi pɔ̂ri ǹoa teêi, m̀ɛnii ká tí ńâai la a gɛ́ɛ fɛnɛ sãa da dílônii ŋa kɔŋ.